மருந்துப்போலி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துவதற்கான நெறிமுறைகள் சிக்கலானவை, ஆனால் பொதுவாக, நோயாளிக்கு முழுமையாகத் தெரிவிக்காமல் மருந்துப்போலி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துவது நெறிமுறையற்றதாகக் கருதப்படுகிறது. நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிச்சை இருக்கும் போது மருந்துப்போலியைப் பயன்படுத்துவது நோயாளிக்கு பயனுள்ள சிகிச்சையை இழக்கச் செய்வதாகவும், தகவலறிந்த ஒப்புதல் தொடர்பான நெறிமுறைக் கவலைகளை எழுப்புவதாகவும் கருதலாம். நோயாளிகள் தாங்கள் மருந்துப்போலி பெறுவதை முழுமையாக அறிந்திருப்பதை உறுதி செய்வதே மிக முக்கியமான அம்சம் மற்றும் ஆய்வில் பங்கேற்க விருப்பம் உள்ளது.